Mushuklar o'z egalariga turli yo'llar bilan mehr ko'rsatadilar. Jumladan hiringlash mushuklarda eng ko'p uchraydigan mehr belgilaridan biri bo'lib ular o'zlarini xavfsiz va baxtli his qilishlarini ko'rsatadi. Va yana bittasi bu sekin miltillovchi ko'zlar bilan qarashi. Mushuk agar o'z egasiga qarasa va asta sekin ko'zlarini yumsa u ko'pincha erkalashini va ishonch va mehr belgisini bildiradi.